Ditëlindja ime ideale do të ishte e kaluar me miqtë dhe familjarët e mi më të ngushtë, ndoshta në një festë të vogël në natyrë Do të doja të kishte ushqim të shijshëm, një tortë të veçantë dhe shumë muzikë për të kërcyer dhe për t'u argëtuar së bashku.